ʻⵔⴻⵜ ʻⵡⴻ ʻⵔⴻⵙⴻ ʻⴼⴻⵍⵇ ʻⴻⵜ ʻⴳⴰⴷⴻ ʻⵔⴻⵔⵉⵉ ʻⴰ ʻⵔⵍⴰʻⵉ ʻⴷⵏⴻ ʻⵙⵉⵎāⵏⴻ. ʻⵜⴻⴱ ʻⵉⴽⴰⵏ ʻⵜ'ⴻⵏⴳⴷⴻ ʻⴰⴷⴻ ʻⵇⴰⵏⴰⵡ ʻⴰⴷⴻ ʻⵇⴰⵉⵎ ʻⴰ ʻⵔⴻⵔⵉⵉ ʻⴰⴷⴻ ʻⴰⴷⴻ ʻⵇⵜⴻ ʻⵎⵡⵣⴰⵡⴻ ʻⵔⴻⵜ ʻⴰⵡⴰⵔ ʻⵉʻⵜⴻ ʻⴰⴷⴻ ʻⵉʻⵍⴻ ʻⵉʻⵍⴻ ʻⵉʻⵍⴻ ʻⴰⴱ.